أكلتي المفضلة هي كباب الحلة ، أولا بحب إن أنا أطبخ في حاجة استانلس ستيل أو حديد زهر أو أي نوع من الحاجات اللي هي مبتلزقش ، حاليا عندي استانلس ستيل ، بجيب كمية كبيرة من البصل حوالي تلت بصلات كبار ، بقطعهم شرايح ، بشوحهم شوية بعدين بحط قطع اللحمة وبحب إن أنا أحط مية لغاية ما يغلي علشان يستوي بسرعة لو هي في حلة ضغط كمان يكون أحسن بكتير